Embulogole kwanye emumba onyula kuli nekindu kilongwa olububi, olububi lumenyi emumba, murahaba kammumba abundu wakabamba kabsmba abundu, mama huja yakulia iinzi nizie abunu munyumba hiyo emala egsmila. Sasa nanziza munyumba ye olububi lububi lumala lubumila inzi me inzi. Ibe chakulia chichie, <noise> kandi neba munyumba mumwa ndio mularambaa bulahi kimundu numba chindu chinyala khutza chiinjilamu kisumbsle dabi, sasa lubsbi mwaluumbuka, luombokaa tza abinds arahi nomba abunds khusidijia mumabad ama niba echoba abunds tza, mmagunsa ama khumusara emaia eyomboka enyumba yoyo halafu negumilake bindu guli jinzi niliakho bulahi nemena aene yaho ndio.